ס'דא זייער אסאך זאכן וואס כ'וואלט נישט געזאגט, זאכן וואס האט מיך געגעבן א- א בליק אויף פ- אנדערע מענטשן האבן באקומען א מיינונג אויף מיך און ס'געווען נארישע זאכן וואס כ'האב קוים געכאפט וואס ס'איז און מענטשן האבן באקומען א מיינונג. סאו כ'וואלט צירוקגעגאנגען און כ'וואלט נישט געזאכט די זאכן <hesitation> און אסאך זאכן וואס כ'וואלט נישט געלאזט זאל געשען אפילו כ'בין געווען קליין און כ'האב נישט פארשטאנען וואלט איך צירוקגעגאנגען און עס געטוישט.